سمكه ممكن الحوت الحوت هو اقوى الاسماك الموجودي بالمي ف ممكن الحوت حته ما يطيقلك احد أو ما يطيق احد يحاول ياذيك تبقى انته متسيد مكانك أو متسيد المكان اللي تتوجهلو حجمك يسمحلك بكثيغ امور يعني السباحه امور شغلات يعني